Eki mere tho mere ze ebe me re kpo oni cha ye de ebe ze me jo obo eki mejo isito ze me jo obo eki ze u je no ebe ze no me re fili no obo egab plant ze, me ko mini gase me fili ko end users ahwo no a re yuzu ye gremu na me re fi li kai, oje no e ri no isilida no aro fili egese na me re je ze, ebona no aro the ebe na no ore wa era ze na me re je ze egege egase na me re je zai ihosu egase na ufi no ase fi egase na re we kpoho obo tebo na me re ze oyena re, ikilipi no aro thaye ga na mu re je ze ra, egase na be nya ziezi esejo oka me re ze ire ilogbo na ire esejo mere ze esa ekigbero ha me re sai je ze ire, eki te ro me re sa je ze ene dede me re je ze iso, obo no uje ho eri no me owho oto egwo na me omo ozo ose me adokpe oni me iye egbo iye ikpe eye ro ozo na me ohwo uruto reno, ite ofa yo olua ide so me yo ohwo uruto, eki na bi kie ho ome obo eki no me be ze na obi woma ke ome eki no me ja ye emo no me ja ye wo aye me ja ye, emo eki na me bi ro wune emo na me be ri yo emina me be ro yo oma mee be ro yo aye me re oke na be nya haro evao ode ijesu <hesitation> isi no isito na no me ro na aro ome ele no me kua me lu oware ovohi yo me be le ino me e o me e omo ozo na ose gbe oni me uhwo ozo ekpano me ta oke esie na uwo ofisi me ro ze egesna ano me kua me be ki a ri yo ke ome no ho amara avo ene osa uwo me te ro re aruo riwo oghene me be late re no aro vre ome me lu oware ovo ha fiki ebroda me jo ani me be gwe yo me gwe hie so me le aro vre ome evao ode ijesu uje rio eri no ebabo me be bo ari ome who oghene ofi oboho ke omi rau ode ijesu uje no eeino me ta gina no ose gbo oni me owho ozo na me wo aye ye emo no egwo nana ozo na aje ye ome me kpo uka ne de rihi me re kpo ere ziye ze ovo egwo na me be ria to oke na egwo an meje wo aye ye emo kpobi no luo luo igho aye me kpobi no na ode nu kpo ni jo ede ede o kpeghoro ezeza evao amara avo ive evao enu kpenana jo ede eye me me gho gho ode to me te emo gbe aye me gho gho odi ro ko ede ye me